पीठा का जे लोहान ज्ञारनी आवे तेराम ज्ञारनी बनाव जे ती वारु जड़ड़नी रोहे ती। रुटिवारली बने बाकिन चेननी ज्ञारनी तोस्टलन जी बनावे चुखयार ते। खातर लागेन जे आपना जीव काजे भी लागे। बाकिन तोस्टलन पीठा कोड़ी रोटी रान देती वदु खातर रोहे वदु जीव काजे लागे आपना ने सूप ती। काड़ेने फोगड़ देजे ती वारुलोनी बाकिन है। सूप काड़ेने भाते भाते न घोरनी दोड़ेती चांडनू भी बोड़ेती चांड लेजे हमों ने रोटी रान लेजे।